Ore <hesitation> sia na kapuna na kapuna te'e tumu' sia <hesitation> ya' te lirik ise tumu ya' kuma nipo salak, te ise tumu su sulikur. Ore one tikus te paritukne te ore sia, ore ya' <hesitation> suwalei na onde tu mange ore one to mata to mayuma te ise mamey tanda se munggong ore one to mata to mayuma. Jadi ore kapuna sia memang berguna so lmia suwalei, te